<hesitation> ɔsɔ̀ <hesitation> úwù kwuvyé íyì izɔ̂fyì úmbà ɛ̀lɔ́yì nzú gbà ɔ mwú ɔ̀nyɛ̀ mbá ɛfyɛfyá ɛfyɛfyá, úwù kènzé gbá à kwu ɛnu le. Ɛnu, mátà kì yì ki dù mbà ete nzú le, ɛnu gbá a kwu ivyé íyì gbà o tó kwuwô kóró o mgbɛ́ mu eshí. Tɔ̀ kyiya íŋgyì gbà ri yi mɛŋwú íyì ɛnu, úmbà ete nzú óo má ŋgyí óo pyikà ŋgyí à mô. Óo má ŋgyí óo pyikà ŋgyí à mô, gbá a kwu kwùsɔ̀rì le. Kwùsɔ̀rì úŋwù kwu ŋàwù gbá a kwu kwuvyé ŋgwù onzu úwákɔ́ le. Úmɛ́shɛrí gbá ó shi ŋɔ ɛnu, kwó ŋɔ kwu fá wu mà nâ káa púlá. kyiya íŋgyì kènzéé gbá ádá é bó gbà ě yò kwuyò gba a kwu kwusɔ̀rì úŋgwù ɛ̀nu le. So <hesitation> ki yi ivyé íyì gba íyì gba ǐ mbwà la ènzù nzú mó. Íyekyi, gbá a kwu ɛ̀nu le. Kyiya íŋgyì ri mbwàlú gbá a kwu ivyé íyèmwù le. Èmwù gbá i mbwàlú le. Kwuwó ŋgwù èmwù ŋɔ̀ bíi fyé mèmbiìì dɛ gbá ŋɔ̀ bíi yí le, àmá ɛ̀nu è yi mɔgbà mbula ŋa kɛlɛ. Ɛ̀nu kwuma, <hesitation> enzu wákɔ̂ nzú úmbà ete nzú mbala mba asɔkwúu nzú o yí o mgbɛ̂ meshí kwuwó ŋgwù ɛnu kwúyè úŋgwunáŋgwunà ǎ gɔ̀ mɔgbà àwù, uwu gbá a kwu kyiya íŋgyì o gyí ò yíí efyefyá gbà o kɔ mgbɛ̂ meshí le. Ɛ̀nu gbá o bí ùkyɔ̀ úwónzù, kwuwó ŋgwù a kwu kyiya íŋgyìn éyi, íŋgyì ri yi mu ìnuɔ̀mà, máte éwó íyì ki yì ki dù úmbà ete nzú gbà o bí eshí le kyiya íŋgyì eyi íŋgyì ri yi mìnyɔ̀mà mu reshí íŋgyì ɛ́mɛ́ɛ wú nâ kɔ mu reshíi wú, kyiya íŋgyì o yi ŋgyí gbà o kwú úkyɔ̀, íyì réshí íŋgyì kyiya, íŋgyì kyiya íŋgyì ìrá, gbá a kwu ɛ̀nu le. Ɛ̀nu àwù gbá, kwó ɛ́mɛ́shɛrí mbàambà nǎ kɔ la enzuákɔ́ mbàambà gbá ó vyɛ̀ mbámà mawú le, dɛ gbá ò bɔ́ɔ mgbɛ́ wu meshí le. <hesitation> ɛ̀nu, a kwu kwuvyé kwureyi úŋgwù gbà kwu she nzú kwúyé úŋgwunáŋgwuná te la ki kwu ŋgwú. So